हांव दिसाक पाच तेह सोह वरा निद्ता कामा उपरांत जियतूं। हांव लेट उशीळ जागो अस्तां पण माका दिसता। एका मोंशां आठ वरा तोरी निदोंक तोरी जाय जियतूं शरीर बोरें उर्ता आनी छोड रेस्त मेवता।